Tabi yeni çıkan bazı terimlerin karşılıkları hemen olmuyor ama zaman içinde üretiliyor. Fakat <hesitation> çok fazla insan <hesitation> şey yapıyor <hesitation> böyle yabancı dillerle karışık konuşmanın iyi birşey olduğunu sanarak, bunu bilerek kullanıyor yani biraz daha böyle <hesitation> iyi ... iyice öz türkçe olmak zorunda değil ama yani Türkçe karşılıkları var birçoğunun var önerilmiş, insanların dilini takip etmesi lazım.